راح أختار المكتبة الشخصية ل <hesitation> فكرة أنه يكون عندى جميع الكتب المكتوبة لين الحين هذى لحالها فكرة مؤثرة جداًجداً أنه انت بتمتلك كل المعلومات المكتوبة ، أعتقد أن راح أكون أثرى شخص على وجه الأرض لو هاى الشى صار طبعاً اللوحات مهمة بس مو مو قدر الكتب.